Neɗɗo tagaaɗo wawai yaaɓa koiɗe mun yaha to nyandere, yaadu mbaawaindu hewa kilomita cappande tati e didi yago cappande nayi e jowi (thirty two to fourty five km )dow poondol kilomita. tagaaɗo mbawɗo yaadu njamɗuɗo bo wawai hewtina cappande nayi e jetati yago cappande jowi e jego (fourty eight to fifty six kilometers)